Sun staita propi furtünà cant cuandi l'ai truvà sincuanta euro per tera ën la stra e l'ai duvrà <hesitation> chi soldi për caté ën bi-ièt për andé veddi ën concerto a Milan ch'al era tantu temp chë vulìu andé e finalment al e istà pusibil